Моҳи феврал барои ман бо сармо, кӯтоҳиои рӯзҳо ва интизориҳои баҳор алоқаманд аст. Ин моҳ гӯё як пулест байни зимистони пурраи сарду торик ва баҳори сабзу пурнур. Вақте ман дар бораи феврал фикр мекунам, аввалан барфҳои яхкарда, шамоли сард ва либосҳои ғафсу гарм ба хотирам меоянд.